Elaka ndi tandi popi paife oshiwambo. Sho nee oshiwambo shetu sho hatu popi osha topolwa natango muuntoko laka muuntokolaka wumwe wulipo oundji. mono mwa kwatelwa oshindonga. Okwambi. Oshikwaaluudhi. Oshindonga. Oshingandjera noshimbalantu. Ngame nee ndi tandi popi paife oshindonga. Ano muuntoko womalaka mono ohandi popi mo oshindonga. Elaka ndino ondili hole shaashi ihali nyengendje. Ando li vulithe omalaka gamwe. Nonatango ondili hole shaashi olyo elaka nda yama. Ano okuza ngaa kuunona wandje elaka lyotango nda popya oshindonga. Sho ngaa twa putuka naakulunu yetu. omeme naakulupe. naantu nee yomomudhingoloko oshowo ookume kandje otwa kala ngaa hatu popi elaka ndi. Nuuna nee natango mukweni sho teli popi natango owuuvite kutya okwa hala kutya ngiini. Ano ito pula we etompelo limwe lya gwedhwa po kutya okwa hala okutya ngiini. Shaashi konyala iitya ayihe melaka lyoshindonga omuntu oho kala wuyi uvite nawa. naasho nee tamu kwatakanitha nayakweni uuna tamu popi elaka ndino lyoshindonga natango ohamu kala mwiiyuvite na ohashi ningi oku popya kweni ku kale okupu. Ano kapena omainda gasha shaashi amuhe otamu popi elaka limwe. shi vulitha nando shi vulithe andoo to popi gumwe ota popi oshindonga gumwe ota popi oshi oshimbalantu. Shaashi yamwe mbeya yomelaka lyoshimbalantu ohaya longitha iitya yimwe ihaayi vulu oku longithwa melaka lyoshindonga. Ano elaka ndino ondili hole shaashi iitya ayihe konyala ondi yishi. Lyo natango uuna tali popiwa ohandi kala ndili uvite nawa. na inandi pumbwa omatompelo gamwe nga taga fatulula kutya omuntu okwa hala okutya ngiini